Tailandia pos mu recomendabli. La verdá es que sonin paísis que de vés dil a a París o Londris con tantu edificiu pos mejol de conocel otra coltura. Anduvi pala parti aquella ai unus añus i yo lo recomiendu en tolos sentíus, possimenti ena custión dela gastronomía, una comía mu riquíssima. I ara en España sevein muchus restoranis tailandesis assinque pa megu sonin más que bienllegaus!